Tonga de maka lafarinina de asiagna atody de asiagna levure de dirisiagna akeo de atao fisaka tsara de <hesitation> asiagna saosy tomaty ambony de arabaribagna atody koa ambony de asiagna poivron kely ambony ampdirina anaty lafaoro de miambigny minitra vitsivitsy fogna de tsoahigna de masaka.